Mullõ külh tegeligult miildüs varra ka üles tullaq, a ma olõ uma loomu poolõst rohkõmb illanõ inemine ja tükü kavvas üles jäämä. Ja tuuperäst um mul varra veidükese rassõ üles tullaq.